cuando kawaj kab'an asaqmaloob' torta ka o revuelto katzaq laj awaceite o kab'an laj akinaq' manteca rib'ixiik per aceite qaya' rik'in richi'iil seb'oyex <noise>